Kua akandɨrureta öimevi jetape oyoavɨ, mbaerako yaipotava, öime arete pegua, kaa rupi yaroike vaera, öime kuarai jasɨ pegua jare mbaravɨkɨ pegua, jare oyoavɨ vi ïru tëtä iru va reta ndive